Mu do bezaa, mu do ao zunbun, barri munwe to'o wo to'o oɲatawɛ ao we bee nɛ ma nɛ ao hiro ao zun bun beza.